Cultura na niom naquiiꞌ chawaa naquiiꞌ ndyuaa sndaaꞌ mayuuꞌ na jndyenaꞌ ndoꞌ ntꞌmaⁿnaꞌ sa̱a̱ nlana̱a̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿ jaa nnꞌaⁿ nnꞌaⁿncue ee jaa chaꞌ nnꞌaⁿncue leixmaaⁿya na tando̱o̱ꞌo̱ naquiiꞌ ndyuaameiiⁿ naquiiꞌ ndyuaa sndaaꞌ chaꞌ na ntꞌomcheⁿ chiuuwaa na tandoꞌ nnꞌaⁿ nnꞌaⁿncue mati jaa ñjaaⁿ niom chiuuwaa na jaa na tando̱o̱ꞌa ndoꞌ chiuuwaa na jaa tando̱o̱ꞌa jndye na cajnda na nleixmaⁿ ꞌnaⁿ na cwilꞌuuya na cultura najndyee jaa cwilajndyundyo̱ nnꞌaⁿncue ñomndaa ee jaa cwilana̱a̱ⁿya ñꞌoomndaa luaaꞌ ñꞌoom na cwilalꞌueeꞌndyo̱ na na nlana̱a̱ⁿya ñequio ncꞌiaaya na nlana̱a̱ⁿya ndoꞌ nljeiiya chiuuwaa na jaa cwilatiuuya chiuu jaa na machꞌeenaꞌ nquiuuya luaaꞌ na ñꞌoomya jeꞌ jeꞌ naquiiꞌ jeꞌ cultura ꞌnaaⁿya jeꞌ niom ꞌnaⁿ na cwilajndyuuya xjeⁿ chaꞌna. Ꞌnaⁿ na ñencooꞌ quio ñomtsco artesanía laxmaaⁿya chaꞌ na tsꞌiaaⁿ na cwilꞌa yolcuncwe ñequio tsꞌiaaⁿjnom, tsꞌiaaⁿ tsmaⁿ, tsꞌiaaⁿ tsaⁿ luaaꞌ cwii ꞌnaⁿ na tseixmaⁿ cultura ꞌnaaⁿya na cwilꞌa yolcu, cwiicheⁿ jeꞌ na cwilꞌa jeꞌ yonom joꞌ tsꞌiaaⁿjnda̱a̱ na cwiweꞌ wendyee nnom ntjom na cwilꞌana naquiiꞌ ndyuaana chaꞌ na nnaⁿ chaꞌ na nda̱ chaꞌ na tsqueⁿ chaꞌ na nda̱ꞌndaa jndye ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na cwiweꞌ naquiiꞌ tyuaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ na chiuuwaa na cwinda̱a̱ na tando̱o̱ꞌa cultura ꞌnaaⁿya mati jeꞌ chiuuwaa na jaa na na cwindya̱a̱ya chaꞌ na som niom somncue ñequio ndolei ñequio ndeiꞌlꞌuaa ñꞌeeⁿ yuu na cwita museicoonaꞌ ñꞌeeⁿꞌ yuu na cweꞌ tomti som mati chiuuwaa na mꞌaaⁿ jnoom quia na cwiweeꞌ ncuee na niom na cwii tsjoom na tseixmaⁿ ndaatyuaa suljaaꞌ luaaꞌ mati nawaaꞌ tyeⁿ na tseixmaⁿnaꞌ naquiiꞌ. Cultura ꞌnaaⁿya.